അന അരോഗിഅനകി അഹരമകിലകമയന പതരപോശിസതന്ദി, മനമഥിസകന്ദി പൌശതിക അഹരമ് ശരിരനി അരോഗിഅ സരമമ, കന്ദരലമ്। മ്കലമ് അരോഗിഅന്ഗ ഉന്തൈ, മ്രി, ഏദി തിന്തി മിരു അദിയഓതര അനിയമത നിജമ് അരോഗിയകരമയന അഹരമ് ഥിസികന്തി ജിവിഥമ് അരോഗിഅന്ഗ മരിഅമ് അനന്ദന്ഗ ഉന്തൈ।